Ny ankamaroan'ny raha malôha izy kôfa izy tiagna ahariharitry hela regny <hesitation> le ragno agnatigny alagna, aveke a ragno igny kôfa afaka <hesitation> izy na tsy atao agnatin'ny frizidera na tsisy frizidera fa izy kôfa ambela amy tany megna aveke azoazon'ny rivotro izy matetiky tsy simba.